जो जूते ह तेन्दे हमारे तीन पार्ट ह। थला है जेतुक अमे ग्रिप बोलु। और दुई सौ जो फ्लैट कवर ह। बाकी हमारा बाहरे कवर ह जिन्दे ए अपड़े पर रखु।